فما نهار <hesitation> كان فمه <hesitation> شبح يخاف من الظلمه كان يطارد الناس في القلاع القديمه لكن في الليل <hesitation> كان يتخبا و <hesitation> يخاف من الظلمه لي يشعر بالضعف، قرر الشبح هذاكا يتغلب على خوفو و يدخل في مغامره، استكشاف الأماكن المظلمه أكثر، مع مرور الوقت لكتشف انو ينجم يتحكم في الظلام <hesitation> في عوض إنو يخاف <hesitation> منو